باش تنظم الكتب ، أول حاجة تعملها تفرغ الساعة المكتبة الكل ، كامل تهبطهم الكتب لي عندك الكل ، تفرغهم تهبطهم الكل ، من بعد تشد تبدى تنظم فيهم حسب المحور حسب شنيا مثلا التاريخ وحدو الأدب وحدو الشعر وحدو ،كذا تحطهم هكاكا ، من بعد تبدى الكتب لي هوما أكثر استعمالا ، تسعمل فيهم كل يوم خليهم هوما لي مقابلين ، ولخرين الأقل استعمالا تخليهم ديما من التالي ، تستغل أكثر مساحة معناها الكبير والصغير وكل شي.